نارنجي رنګ د خوشحالۍ، ارامتیا او انرژۍ په اړه فکرونه رامنځته کوي. زما په ذهن کې د دې رنګ سره د ګرمۍ، خوند او خوشحالۍ احساس راځي. نارنجي رنګ د تخلیق او نوښت احساس هم پیاوړی کوي.